انا ماكلتي المفضلة مثلا نحب صحن مقلي ، صحن مقلي ساهل برشا تأخذ فلفل وطماطم وبطاطا والعظم وتنظفهم بالقدا تقصهم وكل شي ، تحطهم وتقليهم تبدى تقلي بالبطاطا الفريت هي لولى ، وبعد باش تقلي الفلفل ، وبعد باش تعمل صلصة مزيانة بنينة ، وبعد باش تأخذ تكسر فيها العظم تفوحها بالقدا باللفاح تاعنا المزيان وبعد تحطهم في الصحن هكا يأكلهم بعضهم وتأكل بالصحة والشفا